باهي، باش تتعلم لغة جديدة أكثر حاجة كانوا ينصحونا بيها هي نتفرجوا على الأفلام والصور المتحركة إللي باللغة هاذيكا. باش نمارسها، أحسن حاجة، تشد تلفونك في إيديك تبدأ تتكلم وتسجل روحك ومن بعدها تسكره وتعاود تسمع شنوا حكيت بالضبط، وإنت شاد ورقة وقلم وتراجع الكلمات إللي قلتهم صحاح وإللي قلتهم غالطين، هاذيه من أكثر الطرق أنا نشوفها إللي هي ناجحة وما تكلفش، وإلا تدخل في وسط مجموعة متاع قراية.